Mə yuwa yuwa janga mə yuwa yuwa bi mə yuwa yuwa ne jʊ a bwɨ mə yuwa bɨgole mə yuwa negɔle, janga gɔ nəngɔ gə kami burun ne lɔi na jʊnɨ abe na fulkubɔ nʊi miso mə sa miso ta nele miyo məta janga sən miyo sən burungɔ nəngən jʊ a bwɨ mə yuwa bɨgɔlei nəngɔ gə tɨtən ne təgɔ kusa na bʊt;o jəbɔ ne na bwaaga bei ba gə tɨ yuwal na mimu yuwa yuwalle bwaago ba tɨ a we bwaagɔ su be mʊgɔ lɔng jʊ bwe dadiya suwa gɔ bwaagɔ gə ti a yuwali nəngɔ na wʊnɨ nyo. Na twɨla nyan wʊnɨ a dʊl dʊli mi muna ka jʊnɨ mu maalai kuulɔ kalam twama kalam we mʊ maale dishin miyo dishin buu dishin ka kuli mu no nəngən, jʊ a bwɨ bwedadiya a suwa gɔ bwaagɔ, gə yuwal gə dou bwaagəlai na di dweyeni na mʊ yuwabɔ yuwali mikaa jəl wo mu maalei jʊ a bwɨ mə yuwa jangalei mə yuwa bɨlei mə yuwa nelei sən nya tikali disa nə jʊnɨ a be a bwɨla bwɨlai na bei sən be ba tɨ nə yuwalo, n jəla nyo ki dweyeniyo gamdəbɔ gɔ ala kwan namu yuwabɔ yuwali miso mu nya namle dəg a nyiyo munɔ gəm. Di dweyeni gamdəbo ga a la kwan na mi mʊ nə mu yuwa jangai janga gɔ win swar lale fʊlkʊbo kʊb fʊlkʊbni kʊbbi mʊ yʊwa gən biyo mʊ nya fe miyo we sən nya nam sən ja nyiyo mun, sai yi joullo win miso mu dəg namle a nyiyo nan yuwa yuwai a lɔmui sən tan biyo disən ja jʊ a dəgi mə yuwam janga lei jʊ bwɨ dəgi mə yuwa bi lei nan yuwa bɨ yuwa kwamigi na gana kela bei na wʊnɨ, gana kela bei na wʊnɨ bwaala kʊbjeli yo bei ta win təmi tan biyo nəngɔ mə biyoi mə jale mə you bɔ gamidəbo yɔ yan ten wo jʊ gɔ mə maa nyiyo a ləmmi a su mə yuwa negɔ lei nego we negɔ nəngo ga yəlamle ba yəlam twam sən ten twamo nən gəni, na yuwa ne negɔ nəngo ten twamle negɔ nəngɔ ten tuw kemanle, negɔ nəngo mu lɔ le nəngən ni na mu yuwa bə yuwal di dweyeni mʊno sai yɨ kwa kwa mi mʊ nə kaa jəl wo jʊ a dəgi mə yuwa yuwal le mə jwiyo twamɔ le, twamə mə jwiyole mə jwiyom we nə kam nəbɔ yɨ gə twamɔ galan mi galan wo a twamɔ gəm bə jwiyo twamgo bwaala nyin twamgɔ bwaala nyin bɔ jwiyole lei twam nan jwiyo a lara buri jwiyo bwaala nukun alara bur kami bwala taal gə bɨi lei kami bwala yo gə bɨ lei kami bwala nʊ, nan go mu mur jəjalənə mu benin a lɔi mu jelbɔ gamdəbo yan ten jəjalən wo misa mu bo dunle a lɔ nəli Di dweyeni nəba yaa lɔi nəba nəngnɔ lɔi nəba yuwa yuwali nəbɔ nəngən nei, nəbɔ nəngən bɨi nəbɔ nangən jəjaləni na di dweyeni mu wʊla twanle sən wʊla twamgɔ sa lara larai sa yəlam bwili a daagɔ mʊ woi we mu maale disən wʊla twangii, mi mʊ nə ne, mi mʊ nə bɨi, mi mu nən janga mi munə kaajəl we mu jale a təm wʊnɨ gəmi mʊnɔ yelam kwakwa n ta kwakwa ta funi nəfitəmɔ dəngəne mi mʊ nə kaajəl wo, jʊ bʊmle a daagə mʊ woi nəngə na wʊnɨ nyo be nyim mʊ nəngən nə yuwal a mʊgɔ lɔ yuwalɔ a mʊgɔ lɔi nangɔ gə kishi jəlle perri mi jʊnɨ wo tika nəl mi jʊnɨ wo kishi mun jəllei sai na mu yuwa yuwal le mu jʊng twamlei nəngɔ jʊ win swar a bwanatən guli kanga mə suwa jen suwalei mə mə maa maaji mə nə kəlai nə kəlagɔ di dweyeni na nə kəli wʊnɨ a jwiyo bə twami yɔ yɔ ku ku kemanɔ a kishi kemanɔ gəm nəbɔ malle a kan Kwaamani, na nəkəla jwiyo twamle nəngɔ nəkəla yuwa yuwal lei miso mʊ dəg kang le miso mu nya buwalle mi ka nəl wo suwan kellei mi nʊnɨ wo tuwon nei mi nʊnɨ wo sogan nei jə mʊnɔ mʊ maalei sai maa nən sag sag nyo misɔ kaa nəl wo suwan kaajəlle wo win, yuwa təm yuwalɔ a bʊma su nəngɔ mə bəile gɔ we mə yuwa yuwa yuwalo sa tikaika sən maam we nə ka nəngɔ ma suwa jenne per kebɔ mə kwami win swar. Nabɔ yuwa yuwallei nəngɔ tika bənnei nəngɔ jʊ salbəm mwe num lei na nʊnɨ ga nəngən yuwal nəngɔ mʊ yuwa nəi nəngɔ mʊ bwa gəm nyɔng negi nəngɔ mʊ bwa nyɔng dʊn negi di nəngɔ mu yɔi kumo win daagɔ jə tɨle wo, bʊgema tɨ wo disa kaa nə gələng gələngi nəgɔ yo di na tɨ a wulam daago per kwama təgabədul a yəla be, mɔ mʊ tɨ beswita n fyang digɔ dʊʊmɔ nyimbɔ nyimi yʊlanɔ a labə lai dʊʊmo gən nəngɔ dʊʊmo galale nən beswitai nan yuwa yuwal di dweyeni ni jəlalən pup pup a mugɔ lɔn jəjaləno sai lada disen nya sən ja sən boboi se beti a nya a bo, mʊ yuwabɔ yuwali mu ma nyin yuwalo mə yuwalei tikaile nəngɔ jʊ mə miyole woi mə ywa bətigəm kemənɔle ni jə sule gəlai n ywa beti gəm kemənɔ nəngən yo ja maa gəlagɔ, n ywa beti gəm kemanɔ nəngən, n ywa beti gəm kemanɔ ja su gəla kəggagɔ mə maa nəngən mə ta jangagɔle, mə miyole mə nə jile, mə miyo bɨgole mə na jile, lɔngɔ ma mʊ dweyeni mə mʊ nə we mə mʊ nə yuwal. Yuwal a tikai jəbɔ twamo ma jwiyele jʊ a tikai mi kaa jəl wo, na na mə yuwabɔ yuwal, <hesitation> mə yuwabɔ yuwal, mə jwiyebɔ twami, mi kaa jəl wo wʊnɨ tika dul məndile nəngəni, nəngɔ mə maa jʊgɔ nyi, nəngɔ mə maa nyi nənga tikai nəngɔ mə ten taligɔ nəngəni, nəngɔ mə mʊ lɔngɔ nənagəni nəngo yɨm woi n yuwal a maa mi maajini, n bɨ jəbɔ janga, jəbɔ ne a maa maajini Na mʊ maabɔ nyo di dweyeni, na mə yuwa jakiyo jakigɔ ma yuwale n kel we mə yuwa jaki gɔ na jaki na yɔi yan kwasa dwaami na jam nəngɔ mə tui na jami nəngɔ mə bwai nəngɔ mə gung mə ya woi yee jakigɔ gəmi nəngɔ lunchongɔ a bemi nən a lɔi na mu nəngnɔ lunchongi, lungchongɔ təgən maa tikalile be mʊn be nə jama lɔ lungchongɔ wɔ mʊn wɔ kaya a be nəngən a lɔ, namu maa bə lunchongi mʊ dou dou ja nə we, dou jəl nən we lungchongi a bʊma su be bə yuwa yuwal bə yuwa janga bə yuwa jʊtəgɔ nabə yuwa jətəni nəngɔ jə nyanɔ win swar wʊnɨ bə yuwai nabə yuwai sa tika bəna bʊm bʊmi namu yuwa bɔ yuwali di dweyeni mʊ yəlam jə guni dul, yəlam ja shugal, mʊ yəlam yəlam jʊnɨ sən nya sə dəg jəl a nyiyo, miso mʊ nya jʊnɨle mʊ dəgle nyiyo munɔ gəmi na yuwa yuwal lei mu ja ja mu nɔ nɔ mu dəg dəg a bʊtɔ mʊnɔ gəm mʊ jel jel a bʊm bʊmi yuwalo nəng nə tikali nəngo jʊ dəgi mə yuwa yuwal le jʊ a dəgi mə yuwa jangai, jʊ a bwɨ mə yuwa bɨɨ, jʊ a bwɨ mɔ yuwa kwami, jʊ a bwɨ mɔ yuwa tui, jʊ a bwɨ mə yuwa kanjəlɔ fətəlag fətəlag fətəg dasi ba tikai na ləbi mʊ ta dweyeni mʊ su nəngəni nan ləbi mwe mu ta mu jəl nənni nəngɔ be mʊnle kemən a mʊgɔ lɔ mui, nan jung twami twamni mu jweyo dweyeni nəngɔ tikanne yɔ yan miyo a gam dəbɔi disə nya sa tikan. Mə yuwam mə jungəm twamle mə yuwam yuwalle mə dəbɔ kel maaji kəlagɔ mə kel maaji kəlagɔ mə maalei kwagiyo a a nan suwa mou mʊ nəkəla yamu maa ka maaji nəkəla kwagi di dweyeni sai sogalɔ sai be sai jə guni dullo sai be nan maa jʊnɨ nyi nəngɔ maa tikali lei disa dəgtə kang wo wʊnɨ mu nyuwam lemale nəngən a təmni gəmi na mi nyi mi mʊnə kaa jəl wo wʊnɨ mʊ nyuwam ləmale nəngani jə nyuwatəm lemagɔ nəngɔ yuwal ni a dəgi bemile nəngən a səgən mi gwitəm tʊʊm, na mu nəngnɔ yuwal a mʊgɔ lɔngi nəngɔ mu kanu mu dəng nagi sule nəngɔ mu kanu mu dəng bɨɨ mʊni nəngɔ mu kela gulen nəngɔ mu ko bun nego, mu kela gulen nəngɔ mu bun binɔ nəng lɔngɔ yi yuk yuk ki nan kelai mʊ nyuwa nəl mʊnɔ nə bwal nyo mimu nən gwitəm tʊʊm wo, mi munə kaajəl wo nəngɔ mu you lemagi mu nyuwa ləma le a mugɔ lɔ munɔ gəm beti nyuwa ləma le nan yɨ suwa mʊ ja ta win ja biyo na jə ta wʊnɨ ja fə jə yɨ jəbɔ betiyo jə ja kandi jə nʊga jə ja, jʊ Kwaama jʊ a bʊmi na maabɔ nyo di dweyeni mi tikali wo nəngɔ kelgɔ mə suwa a məndiyo n ko a bʊmi maa jutəbniyo na mə maabɔ jʊtəbni mi tikali wʊnɨ tikaile sai gun tɨtɨɨ maa jʊtə wʊnɨ disa tikai, tikali mi be we gəm, tikali mi be <hesitation> kanga mə bwa nəl mənd win swar nan yɔi yan ka langəng ban tal. mi da tɔtəmo woi mə ka langənɔ le, mə doule nən dul bama tal jile na ka langəno doui be ban tal n yɔ yan tuwa mwemɔ ban niji ja nan tuwa mwemo be yuwalɔ gə mi yuwalo nɔ ne ga nɔ.